Los roíllus de massiju son achiperris qu'eran mu corrientis ena cozina. Ogañu pahi que la genti merca ya la massa hecha i mesmu destendía. Total, qu'enantis la massa la hazían las familias propias i, craru, aviá que destendé-la pa avial la massa enantis de hazel ducis, panis, pizzas, empanás, ojaldris i toas essas cosas qu'enantis haziamus en casa, qu'alogu mos quexamus que las cosas sonin caras de mercal. En fin...